هو، دا شمېرې دي چې له صفر څخه د لس زره په ګام سره زیاتېږي ۰لس زره شل زره دېرش زره څلوېښت زره پنځوس زره شپېته زره اویا زره اتیا زره نوي زره سل زره یو سل او لس زره یو سل او شل زره یو سل او دېرش زره یو سل او څلوېښت زره او داسې نور.